Luñ fa war a def walla. Waaw su nekkee takk bi la, su nekkee yaa ngi takk, takk bi la dinga dinga indi lii, dinag indi guro, dinga indi ay <hesitation> boisson yii nii, dinga indi maalo, dinga indi bëy, dinag indi seen misik yooyu ngeen di def, diŋ ko isil yëre indi. Dina xumbu, ñépp dinañ kontaan.